افضل انه يكون يوم واحد كل أسبوع لمدة خمسة عشر ساعة لانه بيكون الوقت الي- الي يعني ما فيه شغل بيكون اكثر وبالتالي بقدر اني اسوي اشياء غير يعني أشياء سواء يعني شغل مختلف حق زيادة الدخل <hesitation> الثاني او يعني أنشطة شخصية وترفيهية